اول شي اخذ معاي اهم شي هو منظفات وصابون <noise> <noise> شامبو وهاي الأشياء والحواس اكيد اخذ معاي حواس كاملي تكفيني للشتي وللصيف واخذ معاي أكل او طريقة اصيد بيها او شي اصيد بينو يعني الحيوانات اوالسمك او اش ما كان وغراض للأكل <noise> و يعني هكذ شي